Mi fiyi mi heɓai ma ha salula ma naanema mi yiɗi mi yecca ma min fottan yeeso heɓa min heɓa komi nyama nyamɗu mangariɓa nyamɗu jemmani kaɗi